पानी का फिल्टर पानी के साफ करे खातिन कई प्रकार का वैज्ञानिक नियमो का इस्तेमाल करेला। कबहू-कबहू पानी का फिल्टर ऊ पानी के कई तरह के फिल्टर से गुजरेला। और कबहू-कबहू पानी के अपने अंदर लगल एक तकनीक जेकर नाम रिवर्स ऑस्मोसिस हवे। वइसन वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करके पानी के घातक कीटाणु के खत्म करेला और पानी शुद्ध करेला।